أفضل إرسال رسالة نصية. لأنني أقدر أكتب وأفكر جيدًا في كلامي، وأرسلها في الوقت اللي يناسبني. المكالمات الهاتفية أحيانًا تكون مفاجئة أو تفرض علي التفاعل بسرعة، بينما الرسالة تمنحني وقتًا للتعبير بشكل أفضل.